باش تسلك حوض، أو مرحاض مسدود، أول حاجة لازم تلبس قفازات، وتجيب مادة للتسليك زي السلك، أو سائل للتسليك، إذا كان الحوض مسدود جرب تستخدم المكبس، وابدأ تضغط، وأرفع به بقوة لعدة مرات، اسكبه في الحوض، أو المرحاض، واتركه شوي.